Nii roki ongi uringi tii u'kisa momone, nunu'e mukongto roki manni ara arapotong timong, toku nokongong timah ko arapotong timong, impa tiwoning unui unui unui eneke tiko nununno momonno sipai tuto. Sipai tuto unui unui nii ongori toku nahah timah kongnomo iro eneke ong ongi nurong. Impa ho ngong imoro toku nohuru ngong tiwoning urukong tiki uringi nawa'ko no topo urukong, toku noru mimo pehkurungong, pehkurungui roki manni mirahu, pehkurunno tiki topo unumo unukung. Unui unui impa hoyori tii momonno nununno eneke pu'yeurupitikui pu'yeurupito tiki unui unukung, unui topo unui unukung. Ho rumaru tiwa' pihkummo nukong. Manni <noise> hamukong meng ho rumaru tiwa' impa nui iroko eneke owo muro ongi mapon'ong toku nokongong timahko tiwoning, tiwoning meng nukong ho ngong rumaru sensikunguinowo meng nuinukung mirahu. Sensikunno numonukuung. nui ho hiya onohurungong ngorumo nukung. Tiko noi barata karo kiakia' kutuhetimo nohuhni Ngoni kara noi ukopito mutihe nute ho manni mirahu meng, hoyo ho kara ukoto hutihe tute, ukoto huto ongi kongnommo unuhenong, kongnommo unumo unukui, ho korokoro tiwo ngawah taronno roki manni mirahu morong hoyoko tingiko rorongtong. Ho manni topo meng tongonnong hoko eneke ring ngong nopun eneke ring noworo no'rong ho hiya tiwoning ngawah, tiki <noise> uringi toku noi tuhe mu'kong eneke ukowah muhenong. Muro tiki nummo nu'he nuiyong. Impa ho ukoro nawa'ho hoinong angu si'hetong. Hoyori ngong angu si'ku ho haha' ngomo nuhe nong, ngomo ho kakau ii noi ukorumo nuhe nong. Ukomo tii ii woo yewo ukorumo nuhenong ho ngoni kong hiya noi ngorumo unu henong ngorumo. Impa koto umuhe nong. Tiko titii tirungo purana, puyu tii uri mirong. Uri miro tii rokutarono mononno sipakawah ti mirong ti miro eneke turmoro nui nukong, nui impa tiki rangkoto nee ngoni kono uri meng miro pongo Rano murong, rano muro impa tiki ongi nurong, ongi nurong. Hoyori <noise> september roki ronguhah noki rano murong muro tiki ongi nui tiki ongi rangoto manguru koriki nurong nuyu eneke tingi ko parato karo huto peesinto impa owokoto rabaul pite. Pito tikite kutuhe timo nong tikong nii timah timah ukonno muhenong, ukonno muto tikiko haha'wo tawarei ho ai mirahu meng hoyo topo tongosing. Impa huto impa tiki ongi uringi haha' marahe nong, hoko rono urinopo topo meng tangairong hoyo ningi hoko mi'norung nongo nahah tii nommai karo kisakaro ho kara nopuh tute. Hoko noi tiki koto heko urukong ko mi'norumo nohurunnong ti nommai karo tiwoning tiwoning ngoweh tute, ho hiya noi nopuh tute nee tapuwarei koring. Impa hoyo manni topo meng tongonno nohunong oo mirahu manni hoko ho <noise> hiya tiwoning ngawah manni toponing meng mirahu toye impa manni topo meng tongunno nokung ngong ooh ai mirahu woring hoyo konito ho hiya tiwo ngawah rakitising Ho ni'rotai ho o'ko puu' koto huro tuyu ho tiwo ngawah ngoyih tute, ho hiya mirahu tiki uringi ngawarei koring hoyo ho hiya tiwoning ngawah ngoite hoyo ni'rotai ho hiya ngoyih tute manni topo meng tongumo nokunnong mirahu meng hoyo ngoyih tutong ngoito tii kotoning pito eneke hoko hiya tiwoning ngawah rakitito eneke huhtute. Huto eneke manni tiki uringi ho hiya mirahu ngoithe tute toku, yewoning arapah nowo <noise> haha'wo toitihe tong, haha'wo toito ho hiya noi yewoning ngawah ngoitihe tute. Ho hoi honoponongu nahamong marako mukisaki to'hetong ho ai roki reke tiki tiwoning ngororo hetong hoyo hoi rokong arung hoi rokong yewoning ngawah tiki aii tongmo tuhetong <noise>